Aisa. Ago ida tioni mane tape luma terea tapeu ticket eh ah kee mataka malomalaua. Nikain patalo dapaua promise land leala kaaio lao, wa laa balabala na lausaiola nalo dapaua gospol tada bobo alai nida aikato mada tori so misai kada kalo enjoy kalo lao atoro. Kasidai laa ena atoaro wain kaua oh inau eh umado eh umado. Wain inau kai atai laana eh. Laa tu tusato nida tusado doisa dapalao mane uagana ticket iusimu taralasada, ticket la auna peko pa arausia irukain torola umado polo totoru atoro pa naulo atoro kee inau eh kainiu pa alobusiou kai lao kee. Patereaula aini pa kadaia kee, kalo torua sa promise land inikain torola kai kopu rausia israel kai lao. Takalao amini totoru laa ena ato waini kai lo bolaia laa ta aloda elai, waini dapa ataena waini torola na mageala na eh kainiua kasi dapau kee kain torola uai doisa ta lao ma pidania taka ari adapa mukai elai mane eh kain ticketiua ma kain malamalaua, kalo malamala kalo malamalaua kala kadadeke eh patalo eh laa na ato atu wasagula bible tusalato aini dapa atai atoro en ia patalo en la ta tutu-usala waini kai lo atoi kalo rejoy atoro, kalo name atoro kasi ena torola taka kadalai, apu inau kainiau nalo ai malamalaua, mausu atoro eko atoro, naulo atoro inikain patalo. Dapaua paparataim eh kain pataloua nalo anua misa misa kain paparadipau eh kai lau wain baina idai pa, auka elai inau wasagula eh torola eh laa ta matate alai wasagu italai kai lao. Kain naulo atoro, isogu pelama auru abani eh kainua kee tape odoro apu elai pe mageasoma.